Iee jim lugurab kaha nya kika a luguro-dema yir na zeka nyer bi yina yi a yura nyerinyi ha waranada, haniduna shi ganunua iee nyina ha a nyiriyamna ieea datir twaa bukumbu babu shu biki yidi bi zee yashuwa dunaha ma'a ar pahaka lugurai an zee karkar naka yalakadai, yina kwa ie dama naba zububu ziki yirdi, ma wunaga ma za yerna hallaw naku tu kimuga ma duna shiwa waye a sakiya shiwayi maduna tatomawi hani ziye yina nakina, na nyal nuwal-blayi li haninu kwabana, awuna yamnidi mufa shimibiba mwomu nyima wuluwa buna ama jim wuluwa yiba bamnidi ar ma munaki iee ma dwayiri na ara datara twa, ar kwalaa zea a zika yir di nab arbi yirgaa yerga amna nyina--- ku dunki nyira. Kada nau de kazoumu kwa bena mazu yaiee kwabadi ma hikira shakulamwo ma hikirba shakulan lamudi bam nyima, na mwora iee ma zikina lanyi adawa shi gadi haga dwa a hanki kayi yina tiyi haluniga ma du hankukamna tam dimayidi ma duna iee har na nyal nuwalna ma duni ywal nuwala a tamdima nyidi ma za ma duna iee shiwuwa yi har injir dawona shoye mufir, han tahaya ar ma duna nyi shiwa han juwadawona bekum ma ziki yashu tamiyina amna mafu shihamna bu tamdimayidi ar ma sika nyina shim gwaka a atunimimdi naima nyimdi wulama bunana ar ma zee yirnayamo ka towa kimo, kwaba bu zee bu nyimim imu zi mu shi tirbinidi bubi tee ba duna ma yiwo shoyiwi haninu yalniwa, mu zwaya manu nyalna? maniga mi marko. Ala na ma bun yibna? mahabibe kutu nab dau nyulwa ba amura buku bu dwa iku shura ki zwayabuna imbe nyina kautata zika ayira, ar mu zee mafu shiha bam-lura yi radi yinamu ma kura nama yirgana gugulali bin yarga hani zu bik-biki namaza nama shirra namaza nama zee tata toma buwa shwo manu ba tu tatoma shwo-wa bodi, ma smasuma ma yala zuka ma zira dansi zwaginaka ku zwagina in shimibibamo webi yina shiwuwi ba shiye mu rana, ayunani maze tato mamamnidi ka zamu shwo yiriyi ma yirgina a yila ham ara ma za shiniibi bamo ku jah shoaku nywa nidi bu nagain na mamna ebi yina kakau ta daluwa luguraya arki zee na amnidi a zaza halawi ni ma du-na yashuwawaji aguramina to ki twa kabra dinka naka zanani amna naka za nani amna aku zee yilwo har hallau wi ma dura muwafu naki maramina kalena yida nungure ba. yadawa luguraba nab dawa gargale bolban nyirbiba aryi ma yirgi na hani yuwa buwa ye ma zega tumamayi na pikiga bukum ma yirgi na yirgaya yibabi ba ha kargalina bula yiriyi ma yirgina ba yurim yurama shem zwaba-a nyina kwa e budim ba tabaga, bam lurayiya kukuru na ie ni muma luri kukuruna, amna nyina nyilwo a lugu raba adalluwa sha kulle ie ki dalir ku zee ki dara akargalana, jizebeh ka ga an hara suga a naba kubtra suswar tabuga tumna zibga yirbumilga, nab dun-na amna iebi yina nyilwi mir lugurab ku zee na lembi yina nyilwiwi mir lugurab ku lina, luguraya hagin tuma mirna ma yirga ku du nyir di naku dunaki kuni nyiga ma nyirgina yirga ya